Prima coza che fun lu dizinfëttu bin, pöi apres i bütu, i ten-u ël cutun tampunà ën sima parei a s'pulida bin e pöi apres i bütu ën cerot e cuandi ël ceròt al e sporch lu gavu vìa e veiu se cambielu o se gavelu s'al e gia guarì